आँखु जु रंग ची उ मुख्य रुप से वोंदु भुरू, नीलू, हरयु अर ग्रे अर येगा आलावा आजकल लोग अलग अलग रंगा लेंस भी लगे सकदा छिन ताकि उ लोगू से अलग दिख सके।